Ede wea urtiga iwjintani, tar tagnafietani, Faghae taka daffa tiro, wida gon man fagkka aa karintani minga allo? Mole mole weala dara darro, aa darintani in molenntoula Kulleaka eledo, in kuli uondaena iygka oskeno, wida tar in in kulton nada gon aytanga fanangoura elo, in fanangoura tone torbeal eka elo. Irr nasi? Irr minga alie? Ina min dari? Uui undain ton ina kacha, irtineain jedidek irtineaineak allis, irtineainila aye dari, Siring kon daren, iyur, mare goni, fente gon kokos, Fenti kon shiabafintan menji, urti gon aa ina ewugir, tei gon kunr, ayie dana eagu, on huson ton uor onden ton ina agiro eago.